<noise> toh – toh Dima wo hankaŋ ma ga se iga te ba kurnyaŋ da wande ima kani ingai hari boŋ kama kani maga se no iga ba dima, sannaŋ ba manchi wadiŋ da bara kani ganda ganda kaniyaŋ da bene kaniyaŋ isi saba ifo se zama ganda nori ga hinkiŋ nama dima mo binde da maŋ chi nori kaŋ chiya kalaŋ besaizano ifo no ga kwanda dima bon hala amiŋ nama. Chindi igi baŋ iga dima zara gana ka kwai ka kana ki kiŋ nama, kuma dima wo hankaŋ infani aga te manchi hankaŋ ga banno zama aboŋ no anga kani kaddai sakaŋ irkwai na anno hayyaŋ, da’an hai nidi da sadiŋ chine albarka sintiŋ ka furo an gama ra niŋ da bara niŋ da gama ra, niŋ daniŋ kurnyo da wando gama ra daŋ haka wadi se no igaba dima. Kuma dima manchi bai kulul no bar chindi di manchi irkwai nino gabi kaŋ ga dai no manchi iga dai no bar chindi nima di isi kwanda ise har kulu kal kwari dimma binde mo ima gwaro kala ima waihijai ka ban ara, dima magase bar kulu si ni waw da bar chindi mo gaskiya sau idonyo a sara, da sadiŋ borai ir so borai da sadin borai I manchi afo zam so ba hari no barfo dai bara gane kaddiŋ kwai kadu zangu marje fo wane dai, zam ai bumbo fah aiga ba irkwai maino dubu zangu iyye dima da irkwai naino ima dai aise aigaba zama ai sine aisi ba, da miliyaŋ marje wanno bara. <noise>